oyi minian ani si o telefɔni a si o yo bepɛ a hu seni sharzɛri a ci deya a deni kuran na a dɛ um ni yi si mani mi si o ma zu mu koi um